﻿Ekiro eki nari <hesitation> obwiire obu nabeeriremu owomugisa muno muno, nkaba mazire ekyamusanju, nkaba ndi muka turinzire ebizaamu byaitu, itweena turi ha pressure, omuntu atakumanya akozire zingaha, oba nibiija bita, oba naija kusomera nkaha, oba abazaire baawe nibaija kuhuurra bata oku oraaba okozire, nkaba ndi aho omuka bamazire kusoma ebizaamu byeitu, bamazire kubiranga ha radio bimazire kukora ki, bimazire kwiija, nkaba ndi aho mukama weisomero yateerera baaba wange esimu yamugamba nayenda kubazaaho nanyowe, obu yanteeriire esimu nikwe yangamba message yange ogibwoine ha simu, namugamba ego mazire kurola message, nkasanga mubaana abu baari nibanihira kukora kurungi nanyowe nkaba nkozire ki, nanyowe nkaba ndumu, abazaire bange bakansemerererwa kulungi muno, bampiimba twagenda haisomero, ebikaguzo byange twabihayo kulungi nikwe baarola eisomero eri bajya kuntwaaramu